Laha zaho manokany aloha gny manenty filma mampiomehy ro tiako satria falifaly aho la e hehihehy avao magnenty azy fa gny filma mampalahelo igny ohatran'ny misy fiantraikany am' foko igny lafa kelikely eo satria malahelo koa aho.